Amin'ny fangaron'ny ambony pizza zeky e, ambany malôha e patin'i pizza, avakeo magnaraka zigny saosy tômaty avakeo, afaka atao hena, afaka atao akamba, avakeo atao fromazy.